<noise> Wiindere innde fuɗɗi daga Allah. Allah on waaɗi duniyaru. Kanko on waaɗi asama be lesdi. Kanko waddi binadama be kooɗume no wooni haa duniyaru ɗo. Ko en laarata pat Allah on waddi.